أحب أكون متحكم في الحيوانات، لإن الآلات كده كده الإنسان اللي يتحكم فيها، أما الحيوانات لا تحتاج تربية وترويض عشان تقدر تخليها تسمع كلامك، فأحس إن إذا الحيوانات هي اللي أتحكم فيها يكون أفضل.